Eo zao no, eo amin'ny telo eo zao ny karazagna raha lafobe aminay agny raha resaka sakafo amin'ny hôtely. <hesitation> omby a, henan'omby a, dia amalogna, dia akoho. Dia ny vidin'ny aomby zao a eo amin'ny ray ali- roa alina vao mahazo raha ohatra ka ro fotsiny. Dia ny amalogna koa eo amin'ny manodidina ny ray alina amin'ny roa alina eo